تصور کٔرِو زِ اگر مےٚ أکس جادوئی دٲیرس منٛز واتناونہٕ آو یتہٕ جانور کتھ ہیکن کٔرتھ۔ بہٕ چھُس/چھَس تِمَن پرژھان زِ تِم کِتھ کٔنۍ چھِ جسمٲنی طور پٲٹھۍ فٹ آسنہٕ مُتعلِق محسوس کران تہٕ تِمَن منٛز کٔمۍ بہٕ کَرٕ یِمَن خوٗبِیَتن تہٕ تِہنٛزِ اہمیتَس مُتعلِق تہِ پرژھ۔